Oli babé basilé ba- bara oli éjoola baan injé irégmé ni caméné bo boomé sibuur, sibuur kaan kaan épula ya sumeem memeeksen gupenbéén gucaŋéén, bucaŋéén busah, nukando étulo do pépé fucoho faa jajaak memeek babé oli baan sén séén aan apéti yemeek éém sén baan sifééŋ, so pépé fucoho faa jaak memeek babé noli éjoola, fucoho faa jaak pulus nokoos guruto, guŋuli guruto pépé focoho, apéti yaa jak bajaak éém